Akkegu- akkegunanna yenaritu palupengnge marepeq i napake tawwe marokiq ri yaseq na kertasaq e nasabaq polupengnge tu weddingngi engka le cataq <noise> <hesitation> data-data pentingnge narekko purani matu le cataq <noise> deq nateddeng bekas na yero pulupengngero apaq na engka tinta na.